Este gundanixra la tha xra ba thiye gu gunthuji la nchexinche thie tha xre ba para xri thee ba guchiga thje ko thji ntho ndujia the thi ntho pero gundanixra gu gu gu como se llama eso <noise> ku chanthu'u gu guxraa <noise> gu gunchiala tse ba thiye nthuiuja yaa tse'e ba ero guxra jan ni xi nexi ra ko nii thi'ara ko nii tsero na pero ana como baji'i yaa jna thie la nuna'ia pero ntharuna kesa undanixra la gu guxrala iagu ixri thiye ke negua.